اكثر شي غريب صار لحياتي هو لمن اني انقبلت بكلية موارد مائية هندسة موارد المائية مجنت اعرف شنو هي اصلا فحاولت قدر الأمكان انو ما اكون بذيج الكلية و حتى اتنازل لكلية ثانية بس بلنهاية اني حلمت و شفت اجتي رسالة انو هاي الكلية هي كليتج و لازم تبقين بيها فبقيت و بلنهاية استكشفت انو هاي الكلية جانت خير اليا و انجزت بيها.